Ny elefanta de anisan'ny biby lehibe, ny elefanta de fantatra amin'ny fananany fitadidiana matanjaka, raha toa zao enao ka oe miseho eo anatrehana elefanta a androany de raha afaka roapolo taona enao miverina eo aloany de mbola tadidiny, ny elefanta iany koa de miavaka amin'ny fitondrany vohoka satria ela kokoa ny azy ny fitondrany vohoka.